Kumanya ebizibu ebi oroorikurabamu akabitereeza

Ni kikuru kutwariza abandi n'embabazi ahabwokuba kirareetaho obumwe.

Tushemeriere kuha ebintu by'abandi ekitiniisa omu kyanga kyeitu ahabw'okuba twabishiisha tura biriha.

Kuma kumanya amagara gaawe oku geemereire

Abakazi barabaasa okuba abarinzi b'obusingye, abakazi barabaasa kuba ba heedi misitureesi omu kyanga kyaitu

Abakazi n'abaishiki, barabugana obuzibu bw'okuteegwa omu maka.

Ni kikuru kwekyebeza akakooko ka siriimu kugira omanye oku amagara gaawe geemereire.

Bahiire abantu emirimo omu makaniisa omu kyanga kyeitu.

Abeebembezi bashemereire kuhaburwa ahu batarareeba ngu obuyonjo ni kikuru haza bakabateekamu omutima gw'okumanya ngu obuyonjo kiine omugasho muhango omu maka geetu kandi n'omu kyanga kyaitu and therefore oshemereire kwegyesa abantu obuyo eby'obuyonjo

Ni kikuru kunaaba omubiri buri izooba kugira gugume guri omuyonjo gutakaanuuka.

Kugira tutaaturiza abandi bantu abari haihi naitwe.

Omuntu okuruga omu kyaro akaza omu tawuni ndagira araba araza kuronda ebyokukora kuronda emirimo kugira ngu nabo babiiseho famiriizi zaabo.

Amaizi amayonjo omu kyaro kyaitu turagaiya aha migano.

abantu b'ekyanga kyangye baraguma baramanya amahurire hamwe n'amakuru omu kuhurikiza reediyo n'aha masiimu hamwe n'omu bata n'omu bataahi baabo

Abahara bashemereire kuza aha ishomero nk'aboojo ahabwokuba boona n'abaana

Naaheza kurya kyakiro, ndarabya amaizi na buraashi mu kanywa naaheza nza kunyama.

Intaneeti eratuyamba okuranga zaabizinesi zaitu, okugira ngu tukaabona abaguzi b'ebintu bitari bimwe na bimwe.

Ogwo muntu oragyezaho kura kurahura omurema ashemereire kumuheereza emikono yaba abeebembezi kabanibo bamu baamuhabura eky'okukora

Okukorera hamwe omu kyanga kyaitu kiine omugasho gw'okugira ngu kirareetaho entunguuka y'amaani

Ni kikuru kwega aha ntuura za bantu n'emiringo mingi kugira tumanye n'emitwarize yaabo

Ni kikuru omushaija n'omukazi kwekyebeza akakooko ka siriimu ahabwokuba nikibayamba kugira ngu bakaabona emibazi y'okubahwera bukyari kare katakajanji katakajanjiire omu magara gaabo.

Nikireetaho emishomo y'okwegyesa abantu aha bikwataine n'enkwataniisa

n'okukwatanisa omu by'entunguuka nk'oku kuriyetingaho ebibiina kugira ngu atirisiti tubone oku twamanya esente z'okutuyamba nk'ekyanga

Emiringo ei ebantu b'ekyanga kyaitu baratungamu ebirababeisaho n'okuza omu misiri kuhinga abandi bakaza omu mirimo kukora

Kubaha ebintu ebirabayambaho omu bwegyese bwabo.

Obutimbagano bwa soso midiya bureesireho okucwecereza kwa kw'obushwere ebiro ebi ahabwokugira ngu abakazi n'abashaija baabo nibasiiba aha masimu batayegirira obwire.

Ndabyoza burizooba.

Tushemereire kuyamba omurema ahakubanga tarabaasika kweyamba

Kumanya amagara gaabo oku geemereire

Ndaza mukataare mbigure.

Nitubaasa okuyamba abantu abaine ebyetengo omu kyanga kyaitu omu miringo mingi nk'okubahereza zaarooni okugira ngu bakaakora ebyetengo byabo kurungi

Okuteganiisibwa kw'abashaija.

Ni kikuru okwekyebeza akakooko ka siriimu ahabw'okugira ngu nikituyamba okumanya okutwemeriire kandi nikituyamaba okumanya okutwemeriire omu kyaaro kyeitu.

Amapeera, ovakedo hamwe n'emichungwa.

N'okumutwara omu irwariro bakamukoraho

Kubeegyesa okwetwaza ahagati y'abantu abaraba barabakira

Nitubaasa okuyo okweyonja nk'okuuba amaino gaitu n'okunaaba omubiri buri eizooba okugira ngu tukaayehara okunuuka kubi okurikuruga omu mubiri gwaitu

Kumanya amagara gaawe okugeemereire

nkabeebembezi biine kuteerana abantu okugira ngu bakaakora emirimo etari emwe n'emwe nk'okuyonja amaka gaabo okugira ngu tukaatuura omu buyonjo omu kyanga kyaitu

Kutiteeka gye kibonera

Ni kikuru okusaasira munywani wangye owaanshobeza ahabwokuba nikiinyamba kugira ngu obunaamusobeze nawe ansaasire eki naamukorera.

Kuronda abaingi bakeegyesa n'abandi

Kuguma baine ebitiniisa byabo

Kwenda omubiri gwahwe gu gugume gwine amaani kandi gugume gwine amaizi munda

Ndateeka ndye, namara kurya nshabe, namara mbyame.

Ebitongore ebitari bya gavumenti birayamba okuheereza abantu zaarooni okutandikaho za bizineesi eziratuma haazaho emirimo omu byanga bingi okukira munonga ekyanga kyaitu.

Naamara kurya kyakiro ndashaba naamara mbyamwe

Ndakuuba amaino kandi nsibuurane kandi ngarukemu nshabe eshaara naamara kurya kyakiro

Ebyokurya ebindarya ndabiiha omu katare nainga shi mbiihe omu misiri eiturahingamu omuuka n'ebindi biingi

omwebembezi aine kuhurikiza abantu be kugira ngu bakaikirizingana kandi bakateekaho embeera nungi omu kyanga kyabo

Tushemereire okuhana omuntu twareeba arikugyezaho kurahura omurema hamwe n'okumugambira ebibi ebiraretwa omu kurahura omurema.

Okugira omwani mwingi nikiyamba abantu okugira esente baamara kuguza omwani kandi kigumizamu kibayamba omu kugira amagara gaboneire

Abashaho omu Uganda nibaraba omu bureemeezi nk'okushashugwa ebishare bikye ahaiguru y'emirimo nyaingi ei baakozire

Abakazi baine kwejumbira omu by'obutegyeki omu Uganda okugira ngu bakahwera abakazi bataahi baabo kandi n'okugumizamu bakombeka amaka gaabo

Nimbaasa okugumya omuntu hamwe n'okumuhuuriza omu busaasi butari bumwe na bumwe

Nimbika eby'okurya omu furiigi okugira ngu bikahaangara kandi kujira ngu bitakajunda bikatufeera busha.

Esimu yangye y'okubanza nkagitunga enkumi ibiri n'amunaana

Nikikuru kutwariza abandi n'embabazi ahakuba orotaramanya ekiraaze kukubaho nyensya

Omu bwire bwangye obutari bw'emirimu ndakunda kushoma ebitabo

Eky'okurya ekindakunda munonga n'emoondi zitasikire, ndazihaata mbonize esafuriya y'okuzitekamu nzite aha sigiri ntemu omwonyo ndye.

Turabashabira orusha aha ishomero kugira kuturaabibone ebishare tubitwareyo

Abantu omu Uganda barabaasa kwerinda okusasaana akakooko ka siriimu bareerinda okushambana.

sosho meediya eretsire obushwere abashaija n'abakazi okuta taisa hamwe ahabwokuba obwire bwona barabumarara barabumarira aha masimu

Abahingi n'abatungi omu kyanga kyangye nibarinda ebihingwa byabo obutakwata endwara n'okuribwa amari barafuhirira n'omubazi oguraita